طبعًا تقييم العمل الفني أمر شخصي لكن في بعظ المعايير اللي ممكن تساعدك، زي الأثر والأصالة والتقنية هل الفنان استخدم تقنياته بشكل جيد؟ هل الألوان والتكوين متناسقين؟ طبعًا كمان الرسالة هل العمل الفني بيوصل رسالة واضحة؟ هل بتفهم جصد الفنان من خلال العمل حجه؟ هذي كلها تاثر في العمل الفني.